Piindi ɓurdi yooɗde ndi njiymi ko piindi jammuule, toon to wuro sehil am en, rawane tawa amin njahnoo toon yiyoyde jinnaaɓe makko.